Ny fomba fiasa famantarañandro ndraiky. Ny famantarañ'andro zañy da misy angrenazy añatiñy ao. Da angrenazy iñy no miazoña ny hetsiky tsy ho tapaky atao fanjaitra iñy da ndraiky da misy fahaña raha io da misy koa mandea pily avao.